Tɔkelai de la nasaa bugum n tari nimpiilum ti ba ni dikɛ bateri kuga ki'iha a puan gee tara di'ira ka.